Anatin'andro raiky zany aho da matetitetiky avao zany manenty telefony fa raha tombatombagnany zany izy raha vinavinainy da eo amina roapolo eo zany isanandro ro manety telefony.